Pakaian yang biaso aku pakai tu kalo dirumah kan pakaian santai ape lagi kan cewek men cewek tu kan biasoe paleng pake daster cak tu tapi kan men nak kleho men nak kondangan cak tu kan beda men nak kondangan kan pasti bejilbabpakai gamis cak tu kan tergantong dengan acara e men acarae formal acara biaso cak acara kondangan kan otomatis pakai eh gamis kebayak kadang tu kan tapi men nak jalan jalan kan beda pakai jeans teros pakai e tapi men kleho kan aku jarang pakai jilbab men nak nak jalan jalan kan aku pakai jeans pakai baju pendek teros men nak kuliah tu biaso e aku berjilbab karne kan kampusku islam harus pakek jilbab galek galek e aku pakai jilbab setiap ku kuliah pasti pakai jilbab e soale aku e edapat seragam dari kampus jadi harus seragamku kan panjang panjangkan jadi harus pake jilbab tapi men nak ontok keseharian ku na ontok jalan jalan yang laen tu ku jarang pakai jilbab tapi men nak kondangan pasti e pakai jilbab men nak jalan jalan ke mall atau ke misal nak ke alam pulek kan beda men nak ke mall kan pasti pakai ba pakai rok rok cak itu kan pokok e cewek cewek pada umum e cak tu kan pakai rok pakai baju crop top yang cak wang cak mikak ahay kan amen nak ke alam alam nak ke pantai nak ke ini gunung aku pakai jeans cak itu